<hesitation> për stüré ël gabinèt a i va o 'na ventuza o 'na sunda. Prima a së a s'cerca dë gavé dë mandé via tüta l'eva, pöi dopu a s'tira ën po d'eva e cun la ventuza a s'va a zgnaché giü ëndua ch'a ie lë scarich